So binɗi gasuɗi njiɗɗaa ngarɗuɗi kaa mbinndiraa ordinateer ɗun ɓuri. Walla so sa a hawrii e yimɓe yogaaɓe. So goonga Alla kañum en kaa ana mbaawi binndi sanne sanne. <hesitation> kañum en duu ana mbaawi winndandema faa gasa. Ko naayii e binɗi juuɗe.